Binatang lawa lalai ai tia keke ni tetanodu ta'am tia gagarumai casaca maasi siwo siwo lakon sarang ne te'i tanso to torona nata memang ai sengan romaina teta waya mokana noanera papan no jendela bayem moka jadi kita mustin mersini tu mersi se lawa-lawa na'i ma serinte yaker seso'o sepuyun yaker seso'o kita menanges se tua ma'ta tampame motan rendementan sepunyunta mo kita toro pema'yang maya'yam bersih ta sewala-wala na ipe'ne ikeram meor mekasa wito ta'an kita ya ai musti eleken ta adoh ta'en masi wone rani etu kuraiya woyam minemuali mokagat teng tu kei lelekrangta o' tentu ne jamau rirui o' tanmi nemolikan gaga sacara memang mesesiwoni tu gaga mang ceramang wuriwuri elekeng talako ande'en ne'en tei tu ne papa yangene ne lalawanan tan saserawoki kimo woro selawa-lawa ne mancera binatang tanjera Sebedi nanange ki jendela sewedi na nange pepenek, sewedi nanange kiloak te sasan omome no sesapu mebe bersih akiloteng mabersih mabersih aki jendelah mabebersih manampepenet oduh memang kose katu meda ku memang tatengku kolawa-lawa memang patem kuko taroso rumaiko masiwo siwo pa wori-wori yanu na ai silon aketei de berguna medina sewor aki senewoka siwon manang belakang na'i du memang mokekasi' talo so pa siwo siwonu manye kutou tani ko na satu kali se'ki leka kutetumo bangun sapu yaiko pabersih-bersih no wori menaike kesi kera mai maimoni wong pa anu wanera mu lawan lawane ranae ta'an satu kalo ko pele sako pelele angko tampo kobeang sapue i nnyonom pena menuangen jading nyaku pasi ose wowen sep lawa-lawa ne tan cera sema sio muai mo mopate lanei ya re ma se kerianera nu duo komei leten kamulawa-lawa talo so mini sio ka muminai kau pera tampa mo tare kimomo ati selowoka ki mowo aki senowka dua taro tase na gila rumeiser lawa-lawa ne du memang kose peamu keren sapu we'i kamuko